Nyaki do woka on to be yidi be yeccha bandiraabe mabbe babal don nyamdu. Wakkati fere bo, to nyaki lari don nyamdu ha babal, sai di wailita di lora sabbo majum be ardiido mabbe, di yaha di tawa nyaki bandiraabe mabbe, sai di wooka ha nder sabbo madi ardiido mabbe bo sai ha yasi kanjum nastata sabbo mai. bannin on luttudum nyaki mai sai hefta dow derdiraabe mabbe wari yonugo be on ngam don ha di lari nyamdu. sai nyaki mai pat vurta sai ardiido mabbe arda luttudum bo tokka ha bawo di dilla ha nyamdu mai woni wala vonnugo wakkati.